किनु मोबाईलो ईद रहस्यमय ऐप पोरेच, होदो चू डाउनलोड मा लानलान, होदो ऐपु नामोंग ऐक्सप्रोरल तौ। होदोचु आईकन इद अजिबु आकृति ऊ तच, जाना पहचाना एप मानिच होदो। ग ऐप खोल्यातुक द्वा इद साधारण स्क्रीन दिखाई पोरेच, होदो स्कीनू बटन ऐक्सप्रोरल। ग होदो बटन दनयाताक दो ऐप आंगु नकशऊ फीचो, दो होदो आंग वर्तमान स्थान ऊ दिख्याख्या। किन ग होदो नक्शो जूम लान लान खीतुक, आंग जू अजीबू चीज दिखाई पोरेच, नकशऊ अज्ञात स्थान दिखाई पोरेच। आंग जू पता ही मांच होदी हाम तो, आगू होदो एप न्युग लागेच अनोखा ई लागेच। होदो एपु इसतेमाल लाननो फैसला लान्च ग। ग होदो अज्ञात नक्शो जूम लान लान ऐपू स्थान ज्ञानकारी रान्च आगु, होदो इद प पुराना मंदिर नीच, शहरु बैरोंग स्थित। होद्वा मंदिर ऊ बी बी द्वा खिएक, एक ऐतिहासिक स्थल नीच। ऐप आगु वाली ओबल लागेच, ग आभारी नितोक। ऐपु बारे जानने कोशिश लान लान, होदो ऐपु बारे जानकारी ली मैच, होदो बारे जानने नू उत्सुक नीच।